Wembe ukahakikishe ukaihetera ndeduu, ukahakikishe kukeraa mpaa, wembe ukahakikishe uu- ukapunyuura vasinga muntwe, ukahakikishe wembe uokera banguo, kila kintu ukahakikisha wembe watumia vyaboha.